Feri ndia ana la'ok nai tasioe lain ana bisa ho'i hatoli neme nusak esa lo nusak esa ana la'ok u'da anin lobek boe ana la'ok ana natee pas nai tujuan ma ana bisa hapu doik karna ita asa tiket.